Ñiiwa ana mawni sanne, ñiwa ana jogii ñiinƴeele muuɗum ɗiɗi ɗee e junngo muuɗum ngoo. Hunko koo woni junngo ngoo duu mbiya taa. Koo ko ɓamataa fu jon ka, jonkaa hunko junngo ngoo, junngo ngoo ni o ɓamirta <hesitation> o waɗirta.